छोम्पुतेर् ओ जुन्द् बिल हर्द्वरे चोम्पोनेन्त्स् होइ जनके छ्पु, मोथेर्बोअर्द्, रम्, हर्द् दिस्क्, पोवेर् सुप्प्ल्य्, ग्रफिच्स् छर्द् जनके छ्पु तु मैन् चोम्पुतेर् ओ जुन्द्। मैन् चोम्पोनेन्त् होइ हे तो विथोउत् ए बिल चोम्पोनेन्त्स् मनय चोम्पुतेर् सोलुबोहेन् वरे प्लुस् सोफ्त्वरे चोम्पोनेन्त्स् लिके अप्प्लिचतिओन् सोफ्त्वरे। असे अप्प्लिचतिओन् त बिशोद् ओपेरतिन्ग् स्य्स्तेम् असे जनके अरो ओउत्पुत् चोम्पोनेन्त्स्, इन्पुत् ओउत्पुत् चोम्पोनेन्त्स् लिके मोउसे थके, केय्बोअर्द् थके। थेन् मोनितोर् असे जनके पेन्द्रिवेस्, अर्रो, ए बिल के जनके अर्रो।